ég er staddur á hljómsveitaræfingu hjá hljómsveitinni d j flugvél og geimskip það er eins manns hljómsveit og meðlimurinn er Steinunn eldflaug Harðardóttir hún er hér

flugvél og geimskip kom fyrst fram á sjónarsviðið með plötu sem heitir rokk og róleg lög og hún var gefin út árið tvö þúsund og tíu síðan þá hafa plöturnar orðið fjórar talsins og sú síðasta Atlantis og er gott sem glæný er þetta ekki svona mest já mér finnst alltaf betra að hafa hluti skrautlega og skemmtilega fjölbreytilega svona já heimilið tækin og líka á tónleikum það þarf að vera

og helst líka

og skrautlegir búningar og bara allt var þetta alltaf hugmyndin þegar þú byrjaðir á sínum tíma að þú ætlaðir að vera svona eins manns her ekkert búin að ákveða hvað ég ætlaði að vera ég var ekkert búin að hugsa mig um svona að ég myndi sko spila fyrir neinn vinir mínir voru að gera tónlist alltaf og uppi á sviði að spila þetta er hljómsveitin já

er hún öll hljóðfærin já ef þú ýtir á þennan takka þá spilar þessi þetta hljóð svo þarftu að stilla þennan og banka c í þessum númer fjögur og svo

í þessu lagi þarftu að passa að lækka alltaf hérna í þessum kafla því það kemur alltaf feedback svo þarftu að hækka svona þegar ég geri þetta

fyrst þegar þú komst fram á sjónarsviðið skrítin stelpa sko það er eitthvað meira en lítið að þarna tók þjóðin

það var svolítið bara af því að ég hélt áfram held ég fólk var eitthvað nei

geðveikur svo sem hver veit kannski

það er þá bara allt í góðu en það var svona eins og ó þetta er ekki einhverju svona eins og Silvía Nótt þarna lék ég á þig nei grín þannig að fólk svona þorði ekki alveg en svo kom það aldrei af því að ég var ekkert að grínast

grafalvarlegur tónlistarmaður en svo gerðust líka hlutir eins og að þarna að Óli Palli hann var með þennan þátt stúdíó tólf og sagði komdu og spilaðu hjá mér og ég held að þegar fólk sér mann spila í sjónvarpinu þá er

þetta er eitthvað

Óli Palli af hverju fékkstu

flugvél og geimskip í stúdíó tólf ég man það nú ekki við náttúrulega reynum að fá í stúdíó tólf eitthvað svona

sem gæti verið skemmtilegt og spennandi og svona en hún er bara fyrst og fremst það eitthvað sem ég hef heyrt heyrt sem hefur kveikt í mér og hún er svona

skemmtileg öðruvísi fer algjörlega sínar eigin leiðir og og ekkert svona í í takt við neitt annað sem var í gangi á þeim tíma er þetta það eina sem þú gerir þú ert

gerir ekkert annað borða mat sef borða ís og horfi og einstöku sinnum tek ég eina og ein vakt í

á leiðinni í vinnuna þegar ég og kíki á þessa tvo hunda sem eru hérna í glugganum þessir tveir þeir koma manni alltaf í mjög gott skap

myndböndin já það er nú annar heimur út af fyrir sig mhm þú gerir þau sjálf já það var nú eitt sem sló eftirminnilega í gegn þar sem hamstur fór með eitt af

ég held að kettirnir segi að þeir eigi mig samt sko það var mjög gaman

hafa báðir leikið í myndböndum og hvor er nú svona viðráðanlegri það myndi vera sem er þarna já hæ Flyðra er hún heimsfræg þá ferðast stundum hún túrar Ástralíu þá fer hún og spilar á munnhörpu í Ástralíu bíddu hvernig gerir